kar tṵṵ mi̱, mi̱ lamshi̱ e̱, mi̱ lamshi̱ kar ni̱bi̱ maa tṵṵ mbwang cire a kamshi̱n e̱. Na kar naki̱n, ni̱bi̱ maa de̱ tṵṵ bwi̱i̱r a durshin. Ni̱bi̱ yi ke̱kke̱de̱k na bu̱tti̱n. Ni̱bi̱ yi ke̱kke̱de̱k na bu̱tti̱n. Nu̱ba Maa faa mu̱r- dur. Nu̱ba Maa we̱ lamke̱l nundo shii faam naki̱n e̱. Nunde she̱ maaki̱n bu̱wo̱r. Nyi̱ lamshi̱ ti̱ng Nu̱ba Maa faa kune nang we̱l ti̱b nyiye wu̱ kun yang yang kab e̱. Nye̱ lamshi̱ Nu̱ba Maa faa kune yang kab. Na naki̱n wu̱ nyi̱ maashi̱ karci̱b e̱, bwang wu̱ kwangshi̱n ẹ. A kar tṵṵ maa bṵti̱ kwangshi̱n e̱, ni̱bi̱ nyu̱wo̱ nyu̱wo̱ li̱mda she̱. Fo̱no̱ ni̱bi̱ ndi̱b nyi̱ne̱ nyi̱ Nu̱ba Maa bur. Nyi̱ lamshi̱ <hesitation> nunde we̱ di̱ ni̱bi̱ kung Nu̱ba Maa, shii bwang tu̱u̱ te̱ti̱me̱ karci̱b nyi̱m shiine de. Adure nangshi̱, nyi̱ we̱ lam cuwo tu̱m, wu̱ nyi̱ yu̱wo̱ li̱ma she̱, fo̱no̱ kati̱m kwaan wẹ. Ma nyi̱ di̱ tu̱u̱ nyi̱ maam naki̱n wu̱ nyi̱ cuwom tu̱m e̱. Tu̱u̱ nyi̱ fati̱ na tu̱u̱ nyi̱ ncuwo de di̱ kunum na kwaan e̱, mangke̱. Nunde le lamke̱l naki̱n, mangke̱. Nyi̱ we̱ lamshi̱ ti̱ng be̱e̱bi̱l nye̱ faa tu̱u̱ fan fanshe̱ di̱, nyu̱wo̱ dẹ kubune a kab. A bu̱rka lo̱o̱ nyo̱ng karci̱b, Nu̱ba Maa wani̱ maa tṵṵ kwange̱ naa. Fo̱no̱ ko̱ ni̱bi̱ mfati̱ Nu̱ba Maa bur. Na lamki̱n, mfaaki̱n di̱, Nu̱ba Maa faa daku̱m kaba adure kar tu̱u̱ shii lamshi̱ e̱. Nye̱ lam yi̱karki̱n a sang ne̱ nu̱bu̱ du̱u̱ru̱m wu̱ kab e̱, we̱l nu̱bu̱ kiyakel ke̱lle̱ Battile, di̱ shii kuwo Nu̱ba Maa, nyi̱yẹ shiine du̱wẹ, nang wu̱ ti̱b nu̱bu̱ kar a bur e lamshi̱ mfa- mfa- mfaa de. Fo̱no̱ nyi̱ she̱, nang wu̱ko̱ ku̱ mbi̱yo̱ do̱, nyi̱ nyu̱wo̱ li̱ma shẹ swi̱i̱ swi̱i̱. Na ku̱ mmaa nyinu̱m tu̱u̱ fanshẹ di̱, Te̱ti̱me̱ karci̱b yang kuwokel nyẹ, nyu̱wo̱ nyiyel nye̱ o̱ to̱nglaki̱n o̱, fo̱no̱ na nyiyel nye̱ o̱ nyaa nang wo̱l nu̱bu̱ kar ni̱bi̱ nyi̱m de̱ di̱, nyi̱ nyu̱wo̱ nyu̱wo̱ li̱mda she̱. Nyiyel nye̱ we̱ tumokin. Fo̱no̱ ko̱ di̱yẹn, atti̱n fang kuwokin na Battile di̱ nkuwo so̱kaane̱, di̱ nkwang ni̱bi̱ yelewe di̱ nyiyel nye̱ wu̱ faa daku̱m kaba. Nyi̱ lamshi̱ nangshi̱. Nyi̱ lamshi̱ nyiyel nye̱ faa daku̱m kaba ka a mfe̱ di̱, di̱ nyi̱ nyu̱wu̱ li̱ma shẹ. Ka nang wu̱ ni̱bi̱ kabu̱ng wollo ka a nlo̱o̱ kiye ke̱e̱di̱, ka a mfe̱ di̱ kar, nye nyu̱wo̱ diir re ni̱bi̱, fo̱no̱ Nu̱ba Maa mangke̱. Ti̱ng Nu̱ba Maa nyi̱ nyu̱wo̱ti̱n diir she nang wu̱ nyi̱ nyu̱wo̱shi̱ a lo̱o̱ she̱l kiye ke̱e̱di̱ e̱, dị nyi̱ nyu̱wo̱ li̱mal shu̱u̱ro̱. Nyi̱ yim ko̱nu̱ngo̱, ma nyi̱ di̱ ke̱e̱shi̱ ndi̱rẹ. Nu̱ba Maa naa nyi ke̱kke̱de̱k, fo̱no̱ ko̱ kwodukum di̱ mbi̱yo̱ sang Nu̱ba Maa. So̱ nyi̱ <hesitation> nlam bu̱ daku̱m kabal nyẹ. Nye̱ kelshi, ti̱ng nyi̱ faa daku̱m kaba, nang wu̱ nu̱bu̱ ko̱ ku̱ mbi̱yo̱ do̱, nyi̱ di̱ nyu̱wo̱ li̱mal bi̱yo̱ko̱l ku̱mẹ, fo̱no̱ bi̱yo̱ko̱l ku̱me̱ bwang tṵṵ fanshe̱. Di̱ te̱ti̱me̱ karci̱b nyi̱m nyi̱ne̱, nyi̱ Nu̱ba Maa.